Mole por ejemplo pues mole lasa siella shilo rac ne sheta rlui ra beñ canu por nic lasa isella guñane shilo racne shinic nac ni ru lone pues loni nubuelt ruñ beñ te asado tasauj ish te asado si ruñ beñ te caldo caldo de res o uno barbacoa eso de pollo la gac nare bisiella <hesitation> sheta la gac nare bsiella nasha bsiella shilo rac ne a nic rquiea lo ceit na chu shiit kiash lone con chen comine ni gaine chic- chic yene lo ceite mas chu chen seit lone ba callai tine o primer na cayuñane <hesitation> guñane chu shiit kiash lone gaí manga sic rac hiit rac manga chu blajo colandr shi- shi- shiit kiash, ptia, comín chu lone neshi te piats ra blajash llicne con chen lliñ chu llic manga cayaí manga ru git dets manga ish ru dets manga tei manga lo llibu chic rrune lla de ba brune chic rri strip manga lla de ba brine chic sob manga deë ro blajash ne con chua lliñ seit lone ba cayeine chic chine ri shi daiñ con chine suashi cheshi rishi na hui se shi daiñ na shi maiñ yetni shina <hesitation> ante a lo ceit rquieane rsela <hesitation> rquiu dets manga rri len manga lla de chu manga lo nis lim ni con nis shiit kiash chu manga chic rra llel chic rquie manga lo ceit ba cayau beñ manga cue <noise> plat cayau beñ cald cashi uishi raushi cald pur fritos <noise> si bkiush- bkiush chu ptia chu lone chu shiit kiash chua <hesitation> leb ne chic ne ni chu manga lone. Te la rlebsi chu manga i llet gacne chic ba cayau beñ ne bal gaí-gaí chic lueg rac ne pur cob rac ne manga chin raí-raí manga cob rleb sishi ba callet gac gau beñ tis beñ manga beu mars rau beñ manga shia rni beñ <hesitation> nda rni beñ como abril- bril rni beñ marzo rau beñ ne chip ga shí nda chic rau beñ pur ra mujar filete camaron ra rau beñ na shí nda nac gau beñ bel.